Yeh umdi yada azigin alahaɗillai kaka aa chuhu kagar laaɗa chuhu kadar sip chuhu kadaar sitɗ-tikkan chuhu raa kadar sitɗitikkan chuhu u uwinnnae, kushi mpwa wa nigi sirra ka kaka’a mpwa wa nugi tu sirraa ka kaka’a chuhuwae hark aah killae suta’aa chukwa ɗuwai dayi allahamdillai kaka’a kasu chatdi shazuwa’a ya’a- yak kae kadar chunhwae yayekke taasi kabu ya’azubba kwa barki nindan tu ta anchuhwae rayiwar ra- tdum siraa taamwa vida chuhuti shanna’a chuwhwa tuka rochin ltha arrae, ku arrae, tumma arrae nigi ti shana ra tab kaa kakaka’ah ammwa adu sa- damwa kadarmmwae har kasiyaka uvvira ahin’nta. Taambiya gabir chadar.